بعد عشر <hesitation> سنوات اتمنى اكون حققت الكثير من اهدافي الشخصية والمهنية سواء في مجال تعلم اللغات او تطوير مهارات جديدة احب ان اكون اد ساعدت الكثير من الناس وانشأت شبكة علاقات قوية وايضا اكون قادر على الاستكشاف اماكن جديدة حول العالم. والاهم هو الاستمرار في النمو والتعلم في كل مرحلة في حياتي